Vida no kingué, ku triste ku, ku nranguinó ko'ó gueno kuxaá nrukunro felicidad nó, kuñadii ihó ká'a persona xa kada feliz vida no.